أول شيء بتحتاج تسوي ميزانية وتحدد وش أكتر تصرف وش أكتر تبي توفر، حاول تفرق بين الأشياء اللي تحتاجها واللي بس تبيها وقلل من الكماليات بعد، جرب تطبق بالبيت بدال ما تطلب وراقب العروض والخصومات والأهم حط هدف واضح حقك.